A impossible because everything you set your you say you put your heart on you say you will do when a na happen la regret or ley way you want ley to go when a na go la one la regret so if you tell me say you want be build ley house ley year and you na build ley house so you na regretting la ley house fall down ley house you start building <hesitation> la regret the so a na possible.